L’Iran è un paisi cu na cultura ntra li chiù antichi e raffinati di lu munnu, ricca di tradizioni persiani, arti e spiritualità. Lu Zoroastrìsimu fu la religiuni principali prima di l’Islam, e ancora oji si senti l’ecu di sta filosofìa. L’architettura cu cùpuli e mosàici è na vera maravigghia.